No es çencillu ni es possibri sel tol ratu enteramenti ralidosu, porque alas vezis las cencustancias, sentiris o consicuencias hazin que las pressonas múen la verdá.